Ñoiyó ta nrui vana honi nrukue anana, kaí a veena tintana, pero hí xanri vichón, ta ki comision xana, xana vekáa ta xan'na kunraña vechónka onka kii, kon sintica ka ta kunra xana nriguan niku ni ha nana achu ni a tin tan'na mjun ta hoi ta o vikoi uña o vikoi nida xhian, na koin iin xian ho vikoi kii vee veeño, ta koin ta kixai contento veei, guña nroi ovai nida xhian chikanoi yo ta ho o on. hí xanri yuku ta kixanri veenri, konri yuku kon kenri dichí nrixanri ta naguatan'nri kanri dichí dichí'yo, dichí'yá, dichí kaya, tivako nrixanri ta konruidri ta kanria nida itunri, to nrui vinri ngua anana to hís to ni kanana tu inka xhian nana odu veenri nana.